Polisy ma io a? _x000D_ <hesitation> Zao i antony anatsovako andreo a, <hesitation> misy olona mangalatra tômôbila itako sô ka raha ohatra ka oe mety amdrô a, de atoroko amindreo oe akeza ho eza fa tena hoe malaky farany malaky anie ndrô fa raha ohatra andro ela ela bi ndreo any, de dilan'ny mpangalatra eo my ny <hesitation> tômôbila akato, zaho mantsy sy mahasahy magnantona fa matahotra za sode vonin-jareo akeo.